Ede selau atapai we mi mana wa pina u'kelea wale' ua mi waseka a mehane watapai ngama sae sa pei mahono pe wede nudua siwa yau de pei liau le naselau kina nawemi se ma daya pewede udu wasiwa. ede ma sema wahasuwana wede akuse mi hatapae we mi inami amaumum lepai meha meha ha'epeke akuse yale akina we manawa mapina si nai na si amai. nama usu ma usu si lumaleni ma hono sikau wesi nasi hatapae mahatapae uwe si se sena ma usu ma otie si yanai pui de'e na tukamaha usu ke ma tie si e manese akuse mahono sae sa sepu ke akuse Ma suku lo mei namasoho sie nama nese senama oti mi yanai puim mapena de'e nasine se aku seam ma ne duwesi namakina duwesi mahatapai uwesi nasi nese iyele iyele a'u sou me usou melumalenin uso na mahono seh sia luha sihas wana. yake tuka seasuana na si ine lumei nasis kuk sia nai pui seanai pui ituka sena i telu gei e hale hepe akuse mahono si i luman lenle na akusi hes ina le lepai budaya peu nrua siwa ke mie ini e hapiase mo'o lepai aku de mehene du e nai dua mihi amai ngah yamin zein pei leau leke `mahono ho e weti mahono tutu mahono wela ke aku se ma hono due ma kabamata lesei due mahala kella duie maha Maha nei maha luma leni hatiaso mo lepai aku sema sepuka mahono sa sai kuwi ma mahono hatiase tamata sinena a a ahirnya mahono hapiase ke sinei eka namaheka lumei ma hakuse makina lumei ha o'e hakuse makina lumei ke mahono hapiase uwei sei mo'o lepai pepeo mo'o na eke ma budaya wei wasiwa de mahono hapiase mo'o hepe'e